to a kʊ lɔ, naan mɔ lɔ mɔ shɪdɔ sharɛ mɪ chabta a dɪ, a mʊr daam yɪdɪ biir, mɪ chab shɪdɔ sharɛ a dɪ, mɪ chab shɪdʊ sharɛ wɪ dɪ mɔ yɛ nabɪyang mɪn dɪ nɛ bʊn mɪn bɪ tɛbʊn mɪn, dɪ yɪm a fɪya a kɛnglengɪ mɪ kɪ, kɪnɪ chab ɪng shɪdɔ sharɛ wɪ ɪng da mɪ kɔtʊ mɪ wɪ dɪ kɔbʊ wɪ ma yɪmɪn yɪm fʊk shɪkɛ, ɪng wɪ wɪnda mɪ yang ngarɛ kɔn yamɪ shotu, kɔn bɛnɪ chabtɔ, dɪ bɪtɪyɛ bɛttɛrɛn fwaad kɔ bɛttɛre, yɪdɪ kʊʊn dɪ bɛ bɛ katamɛ, bɛtʊ kanga wɔ ɪng kashʊ dɪ daan, mɪ wɪ dɪ katam kwaam, kɔbɔ dɪ shɪdɔ ma sho wɪ, ngarɛ wɔ ɪng kashɔ yɪlangshang, ɪng been a wɪ, been a wɪ ɪdɪ been na chɪm tamɛ wɔ. ba lɪdɪ, yanɪ a nɔ ɪng yanɪ, wɪ nɪ- chab ta dɪ, nɪ chabtʊ shɪdʊn da dɪ lamtʊ wɪ kuL kobbɛ, kʊʊl kɔb wʊnɔ, ɪng na kɔwɛnnɛ daan nɪ chab tʊ kɛ, kɔ wʊnɛ daam ka mɪ dɛbɪ kʊ, nɪ chab kʊʊl kɔb.

kana mang bɔ nɔɔkɔ nabiyang wɔ na bɪm wɪ fang na mab a fi, na dik bɔ nabiyang wɔ a filin wash ka mi yakshang shɪdɔ share dɪya kɔ dɔshɪ ma faa fɪ? nabiyang ba dɪk a fɪ? a wɪ kɔbʊ ɪng bɛɛn a kang niyɛ yilanshang kɔ fɪn fɪlɪn wash wɔ naan wʊnɔ wɔ a kʊ lɔh nɪyɛ nɪ dik nabiyang nɪyɛ a domin shɪ a fa chabkin kaka. ka shɪ di kunʊm kʊ nɪn wʊ na kʊnʊm ka nabiyang mɪn yakshakɔ yɛbʊ a yaksham. tɪmɛ wʊnɪ dɪya ɪng tɪmɛn nɪyɛ na ba yɔnnɪ dʊ na bɛɛ bɔ a wɪ kɛbɪ, nɪ yɪm a mʊr lɔ nɪ, tɪmɛn ɪng nani tʊn tɛɛbʊn niyɛ a dang a yɔni kɪ, a yɔnɪ fini, shɪ chab fɪnɪ, nɪbɔ kɛbɪ bɛɛ dʊttin a wɪ kʊ lɔ nɪyɛ ka har nɪn yɛbʊ nanɪ yɪddɔ rʊnkʊwɛ kɔ, shɪ ma ba bɛɛ dɔ naba yɪkan nidɔ, ɪng fɪ kwʊrakɛn niyɛ ni mangtɔ, dɪya na dɛb ngarɛ na nɛm tɛnmɛ, a kɔ kɛbi a dʊttini wɪ a yang fini ɪng yɔtin mɔ kɪdɪ mina chattɪn a fɪnɪ ka ma cham a fini kɔ na nwakam nwakam mɔ yɛ kɪ nɪ mɔ dɔshɪ ba naddi kɔyi wɪ dɪ yaltayɛ dɪ bɪlayɛ dɪ nattɔ shɪ kaɪ a wɪ mɔlɔ wʊrɪ wɔ fa ɪng nɪ yɪlɪn dɪ kɔtʊ a wɪ yam kaka, dɪya ka ma yɛlɛbʊ a wɪ nɪ a kʊwɛ a mʊr lɔ mɔ kɔ, ya ma yɛlɛ mini yɛlɛ a tamɛ a? ka nɛɛ lɔ mɔ na nwamin dɔ kɛtɔ kɔ ba nwamɪn nwa tama? duk kʊrakɛ mɛ mɪna mang kɛtɔ yɛ nɛ lɔ mɔ shɔ bɪna nwa kɛtɔn mɪn bɪda kwɛtɪmɪn dʊ. nabiyang mɪn shɪ ba kɔnkɔn mɔ mɪ kwarɛ a mʊrlɔh wʊ. kwarɛn mʊr,lɔ. ɪng dam kʊmɪ yɪlangshang ɪng dam wɪ na yɪlangshang ka nɛ wɛ kʊ ba dʊbɛ lɔ mɔ be ba kɔɔn dʊ shɪ mɔ ma yɪmbɔ a wɪ kʊrakɛ yɪlɪn a nɪɪn dɪrr mɪn, daam kʊ lɔ wɪ farmɛ dɪ mangtɔ wɛ a bim dɪrr mɪn kɔn mɪ bɛɛ bɛ mɪ shwarang mi shwarang mi shwarang dɪ nɪ kutchɔ a wɪ yam na mang a mʊr lɔ nɪ yɛ kɪ nabiyang nɪyɛ ka dɛɛm kʊ mafa yabɪ wa wɛ, shɪ kai a wɪ kʊrakɛn nabiyang bwɛndɔnɔ ma nangɛ wɛ fa, ɪng mɔ ma dɔm shan mwɛnshinɛ, a wɪ mwɛnshinɛ, a wɪ mwɛshɪnɛ wʊnɪ wɔ, a wɪ dirr shɪn ɪng wanɪ lillib a limmɛ a nɪn dirr mɪn dɪ mang mɛ shidʊn da mɔ mɪ nwatɔ mɪmangsha kɛ, kʊrakɛn shɛ ɪng na dini yɛ wa ɪng a yabbʊbɔ kɛtɔn tɛɛ lɔ shɔ, mɔ ki dɪ mɪ kɔtʊ <hesitation> mɔ ma ya ma nang mɪnɛ wɛ, mɔ kidi ma mang-mang yaam dɪn yɛ dʊgʊn yaam shʊ, ɪng wɪ yɛnshɛ, wʊtʊm yɪ yɛ, ka ɪng shɪ mang nangshɪ kɔ na yabbidʊ a wɪ karkarɛ yabban dɛ bʊrka ya ɪng tirdi bwa, daam lɔ ka barɛmɛ ba ya fii, ba mangɛ kʊrakɛn shɛ, wʊrɛnshɛ dɪya dɪ yim a kʊ lɔ shɔ dɪ yɪm a mʊr tallʊn shɪn na shɛr dʊ fini ba ya shakdakɛ ba yɔ min mɔn a shɛnɛ, a mʊr shɛnɛ, ba dɛb ba yɔ a mʊr lakdakɛ ma bɛ, bɛ ma fam fam, kama a lɛgʊr mɔɔn wʊnɪ wɔ a yɔti min a bwɛ mʊr ngɛrkɪtɛn a, ba kɛnkɛn <hesitation> nabiyang mɪn mɪ yang yam a wɪ ngarɛ ya ɪng kɔmɪ nɪ a wɪ bwɛl fɪn babirwɔ, wɪ a wɪ mɔn kimɛ a ngɛrkɪtɛn a fɪ shʊ, Dɔkin kɪ bɛ bɛ ki dɛbd kɪ chab dɔshɪ ka mɪ laam ma kɛrɪm naan shʊ wɛ tɔ ma kɔ nabiyang kɔ ɪng shɪ dɪ ya fɪɪn fɪlɪn wash wɛ shɪ di kʊrawɛ nɛ shɪyɛ na dɪbɔ shɪ dʊ dɪ fʊr kakkim dɪ yɔni wɪnɪ a wɪ shidi share a mʊr bʊrka, dɪ yɔnɪ a ngɛrkɪtɛn ka bɛ na fabʊ kʊ tɔ, a nɛ nɪyɛ dɪya a yɔ nɪ bɔ ɪng wʊshɔ <hesitation> nɪ nabbitɪn a ngrɛ, kaba kɔ nɪ kɔ, kɔ ba nɛnɪ nɛm shɪdɔn da wɪnda a daa mɛ kɔ, shɔ kɪdɪ ɪng wa a ngarɛ wɛ dɪ kʊrawɛ nabiyang shɪn, nabiyang wɔ ɪng nabiyang fʊrshin nadi nattɔ shɪ kat ma likirbʊ shɪr ma yɔ tishim bɔ nabiyang mɪn bang minɛ ka bɛɛn ligir bwɛl shɪdɔ wʊnɛng, ɪng yɔtishɪn shɪ a kang, ka ɪng mɔ bɛɛ ba tʊmʊnɪn yaar kaba mang wʊshɔkɔ bɛ ba dɛb ba nɛ yi mɪnɛ nɛb ɪng na nabiyang mɪn a diktin shir a nɪ a daam daam kʊmɪ, daan kʊmi ɪng tɛɛr ba yɪmbɔ yadda ba kʊn dɔshɪ kɪ. Shɔ wɪ tɛɛbwɛ wɔ a yang wʊshɛ fɪn dɔshɪ kama a dɔmina fa wɛ kɔ dɪ bɪtɛ, dɪ lamshɪ bɛ dɪ dɛbtʊ dɪ neen, nɛɛlɔ yang dɪya yɔtimɛ a bʊrka wʊni ɪng wani dɪnɪ chak kaka dɪ shɔ, kɔ ɪng wʊshɔ nɪ mangtɔ kɔ nɪ na kɔtɪn a mʊr yam shɪn, bwara a shʊbʊ dʊrr, dʊrr wʊ ɪng na dɪnɪ, dɪ daan nɪyɛ nɪ shɪdɔ shʊ wɔ dɪɪn kwan ka ka ya kɔ ɪng wɛ fang ba bɛ bɛ ba nwamin kɛtɔn mɔ mɪ mwatɛ, mɔ dɪya ma mangɪm lɔ, ka ma mangɪm lɔ mɪ tɛɛbwɛ kɔ na yɪ mɪn dɪ daam kʊmɪ bɪ da tɔkɛ kwana kʊrakɛn kimɛ a yɛlɛn dɪ daan shɪdɔ dɪɪn. ka mɔ ma mang bɔ ɪng na yɪlɪm na, ɪng wɛ fang bɛ ba mangɪm dɛ? nɛɛ lɔ mɔ ɪng nɛɛ lɔ shɔ, daan tɛɛnbʊ tɔ shɪradɛ a wɪ mwɛn shinɛmɛ a dan kɛtɔ yɛ tɛnmwɛ, dɪya ɪng wʊtʊm bɪ dɪya tikan nɪ a wi yim kʊ lɔ, mʊr lɔ. dɪya mwɛnshinɛ dɪ yɔn shɪn hmm nab bɪdɛ kɛtɔn tɛnmɛ ka ma nabbʊ tenmɛ kɔ ma ya ma dɛbɪ ɪng wɛ ba dɛkkɛn kalam dɔshɪ kɪ? ɪng wɛ ba shalkan a wɪ kalam wɛ ɪng wɛ ba mʊkan kʊda kɛ, ka nwakan kɛtɔ yɛ wɛ, ka nwɛkan bɔ yɛ tɛn mɛ kɪ? kʊn ma dɛ bɪn wɛ, a shwɛ ba bɛɛ ba nwakan dɔ wɛ, dɪ dɪɪn ma fʊfʊ shɪmɪ daam bʊtɔ dɪ bwan ɪng wɛ ba kʊng dɪ? <hesitation> mɔm mɪ shatɔ mɪ bwɛnɪ ma dɛnnɪ ma bitinɛ a mʊr kʊ lɔ wɔ wɪnɪ, mɪ kɪnɪ, nwa kan kɛtɔ mɔ yɛ mɔ ɪng wʊshɪ shɪ mɪ wlskan mɛ, fʊr diin yɛ tɛnmɛ na shɛri kɪ ka na nwakan bɔ kɛtɔ a bʊrka <hesitation> bʊrkɛ a nɔ nɛ kwakandɔ kɛtɔ a bʊrka kɛ yɪm lɔ, bwɪɪm lɔ tabɪ lɔttɔ bwɪm kɪ ɪng dʊmɛshɪ dɔshɪ ba dʊmɛn ɪng mɔ kɛtɔ tɛɛnmɛ <hesitation> mɔ dɪrr mɪn a bɔllin ka ma karim kɛtɔ kana ma fwaratimin mɪ fʊk nɪ yɪ yɪm wɪ yɪm shakshak shakshɛ war kɛtɔ nabiyang dɪ mangtɔ shɪdʊ shʊ wɔ dɪɪn.